Pulpo iporeta jae oiporu oipii vaera jembiu esa jokua iporeta ipomo oyapi mbae yave ipomo oyapi yae mbaetiye kia oa sugui o ojii sugui jaema jokope oyapi guinoi kurai jaereta oeka vi jembiura jare okaru.